Ti. <hesitation> tina davati kao ta rrón ón veiti, xanati kiviti ta rrón on veiti kanoti ta rrón on veiti, ha ho o on. ti. <hesitation> tikachi tán tikachi ta rrón on veiti nakoniti na kein tikaxa ta rrón on veiti na kuchiti tikaxa tikachi jan tileo uju.